د دوا په مرسته د خلکو د احساساتو بدلول یوه حساسه موضوع ده. که دا کار د علاج لپاره وي، نو کیدای شي اخلاقي وي. خو که څوک بې ضرورته خوشاله یا غمجنه سی، نو دا اخلاقي نه ګڼل کېږي. دوا باید د ډاکټر په مشوره وکارول شي. که احساسات مصنوعي سی، نو انسان خپله طبیعي خاصیت د لاسه ورکوي.